راح تجيبلك وعاء يكون عميق و تخلي بيه مياه اي- راح تجيب البيضة، راح تخليها بالوعاء و راح ت ايي- تخلي شوية كمية صغيرة من الملح عليه و راح تخلي المياه تغلي ويا البيضة لمدة ثمانية الى عشر دقائق و راح تكدر تاخذ البيضة فهي تماما مسلوقة.